Wor Kenya kunnen, wor kun dhado guddio, dikkeyyoah ishin ammo dhadon tunnen kabila tok kas hin kubetuu, kabila afurtama shannit jiraa. Dhadon tunnen ishin wonnishin midaffet yaani inama kullin culture yaani eneo eneo at jiraa ak coast region iti ,Nyanza province, iyyo Nairobi katika amminen western dub inaman kun won eden yaani dib ede inaman kun culture ishian kabisa inaman, nadennen duran gudhet kabeti. Amminen katika <hesitation> wonianen amminen orru hioretti, dini ishiannen kristot irr guddio ammo islammunen hin kabdi. amminen wor ke yan kunnen wor lilla, ishin inchi ishianen lilla yaani maendeleo kabdu maana corruption akan kabdi. inama duran nyanyaseni, laf wollira gurete, kiongozi ak Jomo kenyatta kun fa.